Izy zany refa e raha gne mivadiky produit chimiky da sy de misy raha mahasara anazy loatry evao izany hoe ra anao zash e magnano iza monko ra saka surdosage ane iza ke zavatry raha surdosage za sha da misy fetraikany signitry zany izay gn'itako prôbleme ravo gne raha zany e surdozegny da misy prôblemo ame fahasalamanao signitry.